E manda nigot usta nyam uko, kode fanyam nigot alo wa mandaban sosai, usta beha kiru beha kila warahach nyam uko mandaban sam.